Bueno pues altiül nipilan ngondom matsamb inejsow ara animal acuüy omeats wüj nimiün andeow awünetemeats ngu mandiüm pues matsam porque lamajaw ara animal pores niw lamajiür mandiüm pues imbol patamb inijsow marang nimal cuee miün andeow y atatowan atiül nipilan iün andeow amb teombaj moxij üjchiw nisüjc para manganeow para mayar ara nimal porque xow nidelicat pores ngo malich süjque par niw peres nindoj imbol mayar wüxan süjque imbol malajsüjque porque para animal miün andeow más pilor macül ondom majnej pores imbol mayar meáwan süjque.